जे बल्ब रहो जे गोनी भारी प्रकार न रहे। ने ये बल्ब हसा धोपे की। तेरें काई वायरा अभी जूड रो। ने तेरें जे सुइरो तेरें जे सुइर अगर काई तूटी जाए। ते चो बल्ब ने धोपे। ते चो बल्ब लाई जाए ने असत करें। चो बल्ब चालू ने बनने होगे। लाइट जाए ती आपनो अगर इनो काई धोपाड गे ने लाइट रो। ते बीचे ओते धोपी जाए। ने हसा करें इने धोपे ने ने इनो काई। जे रात मा भी धोपाड सके। अगर लाइट जाए ते। भी आपनो इनो काई हसला बल्ब काई जे धोपाड सके। ने चार जौला बल्ब अगर हिंद्री बेट्री खतन ही जाए। ती ये भी उलाई सके। हिंद्री भी जे बाहरा ने रोहे जे उते पोलों होई जाए।